Iva mmami ka̱ nlà nnap ká̱ ta̱ te achu itarok iva̱ nak kang mi là itarok ko mma ga che nggo là i tarok te ka̱kul pa̱ mma mar mi utarok nwong utarok, nnap nnəm otarok nwong nyiya, iya̱m nri atarok te iya̱m nnəna̱n ma wong te nwong ka̱ shishe na ɓu là itarok ko ka̱ che nggo te ika̱m ishi ɓu ko u fa agbai mbin ngbai ka̱ utarok wa ka̱ ta wa nva̱ nlà chit atak va̱ utarok ga ya uwan ko ka̱ gbai kang á là ka̱ utarok u fe chit te awal ugənanggənang chit. te i tarok i ka̱mshi ɓu ka̱kul nnap nnəm ka̱ makmak ka̱kul i va ta nna chang ka̱ mi nləla kuma nna nfe ji nwong te mma ɗyang á mi ka̱ mmakarata mma ɗyang itarok ɗyang á nkung iya̱m ká̱ itarok, mma ɗyang nkung oga iya̱m mmakmak ká̱ itarok, alittafi va̱ i nəm nfani ko ka̱ ladi mma aga itarok kuma mma ɗyang nkukung ɗyang á mi, mi bol ta̱ te mi kung, ɓu kung te i nyam á ɓu pa̱ gbagba, ɓu kung te ɓu yiya pa̱ gbagba ipipir i va̱ng á ɓu ka̱ fili, i nyam á ɓu ipir iya̱m mmaɓu ka̱ nlla te nna ta̱ kuma ɓu yang taba nchər ka̱t, ka̱kul pa̱ ɓu là pa̱ i va̱ng ta̱ mma̱t mi ma̱t ɗo ka̱t, va̱ng ta̱ nyi ka̱t ɗo ka̱t, amma nna ta chang ka̱ mi ji a nak te ko mma ya ishi mi ka̱ che nggo te mi ɗom pa̱ nlà itarok va ta nna nyam pa̱ á achu ajam nna ta̱, te nna ta chang ka̱ mi ka̱ nləlà kuma nna ta chang nva̱ nya utarok nda ta̱, ba pa̱ n ya utarok kang á chang ká̱ mi ka̱t.